<noise> Ny Australie zao a! Nisy doro-tanety da tena nahafay nahamay ala fa ho zato hektara mahery gn tao. <noise> Da nahafaty biby maro mapalaza azy. <noise>